الحين جالس أخلص مشروع، هذا المشروع كالآتي: إني أخلص كليتي، وأتفوق في دراستي، وأتخرج بتقدير ممتاز، هم بعدين أدور على وظيفة، وأستقل ماديا ومعنويا وأكون أسرة صغيرة، هذا باختصار بيكون مستقبلي وطموحي وهدفي.